Ye si ta'ana si elo yori tu tut elo, berarti, umleuweru uhuwerun <hesitation> ta'e mutuwane iyo walama nai sakae ikehiru, <hesitation> ikehiru, isapuiru nasakae hueru me isapu isaehu sa, saehu lau inai utu me ehu eru, <hesitation> ehueru ta'e aina waele la'o tuna lama haile me sam tuhuru pake ahuite. umtuwaele me salama ahuite na saka musolamanuwame, musolamanuwame ehuweru ahuite utun, maine ina utun ahuite utun, na saka waela'o otuna me saka umsolaru, umsolaru upe, na sak muhure huluwiya um naru na bersih ehu eru mahiyaru na saka na umsae riyaru. Jadi seteah umsolaru umnaru bersih ehu eru tae umleuweru, <hesitation> tae umhutur. jadi umhutu manuwe salam hutuwe sa umhutuwe teteparang tam, harus umteteme sa umhusinaru re kuku uta, umusunaru me kuku uta re me hueru me roe roe Ilau a inai usun eru eru matanee um esuere resaa wanata holoyame lahutamere ehu utu utu mere na saka muuteru jadi muuteru heru um te ute ute ute lao u au hute um meru tae um yare ahu kota, yare ahu kota kasbilaiyam mese lalu tamko koehu eru tamse hereusa um nanahatausa lamatam tae yamhesem naham lahae huheru, lahae huheru rutam yehusa lehu yehusa me ya nasaka um uturu lau lala uheru heru lau hiya lanasarumansa jadi me suere hairemesan mesu here tasiyese rasaimesan memiyetam tehise mane maine ramanse tamse mo hanuremane karena risa ada celenie jadi ohese setelah selesai lawe mahansa, mahasan u herun herun hariru hari leu hari lau ahute utun mehueru tae um sariyaru yau uriya iya iya laum yese tam risa rumansa rim mane um saim miyemiyatam Harus mimi tam, mimi tam yo <hesitation> i eru tam apue se tamum tolo yamansa se elo isae pakae mansa, kalu ilaue mansa, amatane umwaeru. Jadi umwaeru wala alae usa tam sa re eru, tamsa re eru olama rewalaiya ehu eru oro roe matane saele telo mutuana se lisa ehuwem ni, yo lau mansa iyo, kalu semere mutuana si ana helu, mi'e rewersai se, rewera hala se, rewera kasibi se, asitele se, tandan se, tandan se tam mo utane se, na saka muteru le'e. Jadi luaere ahuita, tandano luaere ahuite, asiteleo luere ahuite, kasbi le'e luaere ahuite le'e. Jadi luaere ahuite misal ta'e luere lau kasaleli me tuwe usa iyo lau se mansa <hesitation> matane umluaeru. Re mane um umrasau tam umliyeru waelo reisa tam pakaru mansa le eru. ta rumansa tam huaeru, jadi umhuaeru lam sa laeru tanasi anase, <hesitation> um saire na matue raune Tae si atue raune upe luma laelei etue hue me ta si huiye ahuita, etu'e tandan kasibi, asona <hesitation> utane, rala ahuitam me asona le'e se tepe le'e, sae yamanuari me nai uteru me le, umpuhuiyeru. Wuhui yehu'e ru ala'o re em rei moipake inane tam inane sa kusus mane, kusus oite, re mane, mo inane hela maria he se tam. <hesitation> olama me sata'e, pake'e raune se pake hari sa yan yau me pa'alao ole mane, ilau ane mane manuwa'a ina mere sau aneya kasibi se, tandan se, utane se, mo rerurin le me sau unao roroe, rerurin me sau a'uliye pason pason na sak na olouwe, lo louwe lorome sae nusaio palane me. Jadi pauliye hueroe roe, o an liyae isin, laeruri luwaen louwe, setelah ehuwe, <hesitation> matane'e oluweru. Louweru ehu, kolae na hetum raune tamauru, me sa yam ana malakawa se mutuwana nam hese me sa, ama etuwe kira'e um ala'o. Jdai yam etuwem kira'e mala'o me lawam hetuwe <hesitation> am hetuwe, tae ahina re raune mere iya isa'e oite yo re manuwa re mere ruru niya, re samse asai huweru wei sena saka etuweo palale rerawai, remere mata ne ni sakai yanase adati meri yo, adati na saka na ruam ma iane ruam mamane pusaka si, ruam ita mau usa lahalisa re me <hesitation>